Neb gbad yeba beu bira bagn yeb keu yeb da liin lumu roo, yeb da lii keu lunu roo, ning, bura kpensel pina, in combeu zong ba, in lam beu zong ba, in lambeu reu ma teu irē-iri, neb kam deu wad lama, neb kam da kod lama, neb kam do yed lana neb kam ko du bei lama, boo aa yee pad ni pad veneb kuma ina teu ma’min geu yeb dan liin, yeb dan dan lumu foo beu neb gbaad yeb bu ko īna bura ma’n neu geu bura kunu keu nebbid ta, neb neb neb bira buteu in bira ma’n you, bagn keu boo fa zong kambu geu bura ba’ pi’na basa bura pi’n yere bara pi’n neb gbaad bira bu teu fu ma’n neu neu, too neb gbaad bira ko basa bu pa yere yaa ulueu neba sin pad ga, san bura ba fu’n kpang temu, too amma bu za’ī ko bura bam sinugeu bu kaa ba’ see, bu ma’in see, too ka’n ga, m̄a bura ma’n neu boo zig neb bura, boo zig neb bura neb kam bid boo gal fogūfogu, nea ī teu ba pi’n bu oo paa neuna boo pi’u kunu gam wundu gu koo kaa be’ sin ma kaa simma yabura nea reu boba bura oo ko’na, too ka’n neu maa burau basa pi’n maa boo zig nee ning oo diiu gbeusa, biso boo nea bob singu bura oo ko’na, ko teu nala ko feu-too. Wogkereu kam in lam beuru wogkereu kam ko fu’yeb ma’n beu ka’je ka’ke. In lambu reu maa in teu naa iira neb kam baa lam koora, neb kam ko boo lam year neb kam boo lam ulaara, neb kam ko boo lam kaara, yabi bobi in bira pad teu tunu teu ka’ke yebbu geu, yebbu kum sooni, in ningn yel ga nueong kpam bu kum ga, kuni-kimi kumga, pad ban kum veu’ke gam beuneu ina mabin see neere pad teu geu galana neere pad teu keu numa, m̄a yee kin geu neb gbaad bira numui reu bu pi, beuneu in ninga ma sel, lee see, ehhh neb gbaad bid deu aibi boobeu ga, obu mo bu bel yebbid deu obu ko bufeu vagseu naa nyam kaama, bu ke’m̄ bid dii kamgeu, bu pi kum bu ko jiba ru bu ko’ nou, bu zong keu maama, bu paa danba bu zongkeu maana, bu kaa in bid deu ga. Too, gam kana mu feu pireu paama, muteu pireu paama, neere pad bu pi’u mareu geu ko n lam teu koora, n lam teu maara, m lam teu year, sam n leb zogo, n lebu geu yan kaa tipoba yere kuu, n kaayi geu too zed n inhn geu neb kaam ko bura bobm ko, am ho bob na liin lumu bob n da liin dan bu ku wuunu, in bira yee od in kaan bu ma’n beya, foo beuneu muongna buteu gammi geu. Nu gam mufeu neb gbad bid nuema boo bi’ a nuu bu nou ohina geu nuu-naa nengn pad neb kaamu bid turu aa buteu kpengsil naa roo, bro pi’ bu moto basa, motor in beu luuma, boo leb moto in beu lamma boo lam ina, oo ka’ kumu, sa that Nii pad da kum ka’ kee yebba ina yeb bu ka’i geu, yeb da kim soona mi pad da kim soona, too e ulal yileu geu ka’ke boo kud kpangna, kpang bid teu tupe boo kud kpangna, kpang yelke-yelke bid teu turu, boo kud bu kpang bira yee kuru bu kud kpang birangi geu, neba bu bob in liin beu birai geu bura taa pa’n na weura, bura taa amma keu lumuru, ligeu zongna buteu in lebm bura… soo buteu īna ma’n kam geu da ta soona īna teu ma’ bin beureu īn lambe bid teu ka’ke-ka’ke, ina bin lam deu pad ni neere pad oo ko’ oo pi’ kpengseda in lambeya yere ba, īn lam beya reu lamī geu, pu’ oo lebil pad sī oo ke, nou, pu’ leb teu leta geu aa nyed dau oo ko nou gam oo beu liin beya, keu in kam bid ma’n beya, too aa leb yee geu, abira lebilleu ko, da keu kpoba ke’a gomnati naareu kaana, soo gam kanga pireu na’abaya, neere pad oo pi kpengsela in lambu ba, boo pi’ kpengsil in lambu ba, gam ba’ kpob yeb geul ke’n beu yee zee yee zee ga, ba kpob bu iran keun ke’n geu, ndara, koon saa, nee mingn geu n daā oona geu, dan kin pī’na amma pī’n neu geu ina new kaan wundu reu geu da sin basa n ke’reu ka’n kama, to gam ka’n geu baa dam kin dambu oo sinu, baa dan zongn bu teu ba’ kpob ke’n bureu ba, baa dan weura, daa bin ke’n neu uleureu, neba reu ma buteu bin simnuu kīn nuunaa, obin ko buteu bin sinnuu nuun neu baa egn bu buura baa pi’n kpengsela baa kam kumu. Too, nebbira ye, ko bin kan neu geu neb kambu ko wundu buran bobaa bura in bid ma’n bobm ma’keu kunu, ina ban ma’n neu boo, baa mun veneb du meara ma ban ma’n neu pad nī baa mun veneba baa seel geu veneba gam ina mu mo’ yere mu mapi sooni geu veneb damu kin pi’na, veneb pi’muyi geu, wundu da mu od zong ba, amma n mayere n bin nuu veneb ga, gam kam bin bob sini? Bim bob sini, kpeng bin bob kuu, too are veneb dan nan kin ma’na dam kin nya’na. Too. Beunu bin teu nuong gam game da lii beu nunu yebbu beya, in ban ma’n yeba tiin beu numu reu geu, in ban ma’n yeb da liin lumu reu geu neere pad oo pi’ kpensela, oo pi’ kpengsel tusa dan man neu ba, oo pi’ kpensel bu uleura, yeb liin beu numu reu, yeb da sin liin nume ga, abina bineu sin liin numu, ina ban ma’n neu ban pi’n kpensel nii bu geu pad, baa ko’ nii pad tem nyedkeya, baa ko nii pad deu fem soona, ban ma’n mareusi baa ma’n mareu si, baa zen odning si, baa ī’n odningna, baa ma’ nii geu pad deu kpengsela, bin ma’n neu geu, nii pad da gaa na bin naa ka’kee, in yai bin naa ka’kee gu bolar kum sooni geu nii geu pad kan lamke kiina zong yeba yee ba, too amma singu seng geu pad taa kuma ban gala yeb kiina, bin kum gul aa nyaa neugeud teu zong nya neugeud teu zongna ba, neba bu alteu kin, neba bu alteu kim, nii geu pad gulum daa sin aana, gul teu sin ina ma’n zong yeba ba, too in baa ma’n beuneu reu baa pi’n kpensel tu’ba baa pi’ kpengsel tu’ba, baa dan jusum yeb geul gam beya odning geul duun beya nii yeb ma’n beya. Too, baa kun neb baa kun neb veneb bee nuuna baa fak veneba seng geu pad oo kum keu obinta, kum geu obinta oo pobin kpensila ina ban ma’noo, too, obin ko baa nuu neu ku, baa nuun, baa i’n odningna, baa i’n odulalbe bina neena bin ī’n yil obinbe reu kim, zongna ban daan bureu pad ni, zongna ban daan bureu pad ni, baa nyam veneba oo nya bin sooni, veneb oo o bin sooni, too ina ban ma’n neu ko, ban pi’ n kpensel nii geu pad ni bin ma’n pad in soona, niī geu pad, seng geu pad, zengn boo nulangna buteu gam yoo, daa iteu aabu bam kum ban daga ban pireu palma amma ī ong see, neere pad nyam ningn geu īra kin kiina, ī kii ī kii mulangna reū geu, da bin gama, ban kum daga, ban lee ma’ni ban lee ma’ni, amma tunda yake ī zongn sine gu, nulongna nuteu gam yere nyam mingn geu ī kii ya ko ī be teu nuubooru ked ī egga, ī ma’ī pad nē useni baan pi’ tem bau pi’n kpengsil bu meura, baa sikin tem bura, ba ma’ ina ban ma’n sikin tem bura, ba ma’ ina ban ma’n yebban da kum geu soon da kum geu kpengsil iro, ina bam ma’n yebbin da lii keu unu roo, yebbin da lii keu lumu no. too, yebbin bira teu yaana booreu reu ko bob areu um nyed ke kpang boo reu kum nyedke in liibeu kpan bu gam nii ma’ bu ga nii pad da kum nyed keya, vagseu kum binga, neugeud see, neugeud kum ga, in yeb a teu kin, in yeba teu kin ma’ bin ga, ma’bin ga, nii pad teu kum sooni song geu pad,